Reto aby ñy sakafo bakaminy ñy legimy afaky ataon-tsika <shushes> solon-tsakafo <shushes> nandesiny ñy razan-tsika misy hena: -Tsaramaso amin-kena, -Misy ñy lojy amin-kena, -Ñy trehaky amin-kena, -Baranjely amin-kena, -Lojy amin-kena, -Ñy ii antsoroko amin-kena, -Ñy tsiasisa amin-kena. Reo ñy raha nandesiny <shushes> ñy razan-tsika iaby.